Lu carrettu di atterraggiu di l’apparecchi servi pi facilitari l’atterraggiu a li apparecchi ni la pista. È na struttura di azzaru cu tanti roti, in basi a quantu grossu è l’apparecchiu. Lu carrettu si grapi mentri l’apparecchiu è ni l’aria e na vota ca è tuttu apertu, l’apparecchiu è prontu pi atterrari. Un apparecchiu solitamenti havi tri carretti di atterraggiu.